Aah <hesitation> za zany ko olo ty anaty rano za zao eoa anaty rano zany ndraiky mety anaovana bôly zany fa somary mafimafy taoko daka atao am'zany zay vao mandeha bôly io mandeha foana zany, bôkeo koa aay! mijerijery filao anaty rano reny zany aby zaka afaka jerena eo satria anao mahay miaina anao, anao zeny afaka milomay anao anaty rano ao, mety jiaby zany de hay! Mety anao koa tsy mijaly rano e, ah karaha ty tsisy rano tapaka any